दु साल पहिले न एगो हमर संगघतीया के दिदी बियाह बेलै की होटल से त हमनी के सब संगघतीया बा कहले रहलै ना तोनीयो के आइ जैहे हमर दिदी के बियाह हौ। त हमनी के कहली हह अबौ त हमनी के गेल रहली की राती पहर त राती पहर गेलीन त होटल मे हमनी के रुम देले रहल त होटलके बिछौना सब केतना निमन रहैसै की नरम नरम त हमनी के न कलासबाके छौरीया सब न केनहु न जैतीयौ घुम फिरके अइतीयौ आ बिलौबा न एतना न गुल गुल रहलै एतना न गुल गुल रहलै की खाली बिछौनबे मे कुदतीयौ खाली बिछौनबे मे कुदतीयौ उ खहतीयौ हम सुतम त उ कहतीयौ हम सुतम। हमनी के टाल जना रहलीयै आ रुम एउटे देले रहलौ की त उ कहतीयौ तु न सुत त उ कहतीयौ तु न सुत त हमनी के यौसनके करते करते न उहे बिलौना मे सुतेला न हमनी के न झगडा होगेलौ, लडाइ होगेलौ त कथी कहलौ जिके हमनी के न जेकर दिदी के बियाह रहलौ। हमनी के न एउटारो रुम दैजो त फेन उ दोसरको रुम देलौ न त उहो रुमवा मे के बारा निमन रहलौ बिछौनवा की बरी गुल गुल त हमनी के न औसनका गुल गुल मे त घरो मेत रहैए बिछौना अउसनके गुल गुल माने होटल के बिछौना सब बरि गुल गुल रहैसै की। हमनी के औसनका बिछौना मे ना रहली सुतल त हमनी के कथी कहली जे चलै चल बियाह ओने होइत रहलै आ हमनी के न एने आके सब जना कथी कैली अपना अपनीके बिछौना सब हाप हाप के बिछौना सब हाप हाप के आ जे रहगेल बियाह देखैत उ त रहिये गेल आ जेकनी केन आगेलैन रुमवा मेन त सब जना न‌ अपन अपन ठाउँ हापके की उ बिछौना मे सुत गेली आ जेकनी के ना अलन ओकनीके ठाउँए मिलख ओकनीके सुते देबेला आ हमनी के नरम नरम बिछौना मे सुतैत गेली।